අයිස් ක්‍රීම් වර්ග ගත්තොත් එහෙම <hesitation> චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> චොක්ලට් චිප් අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> ඊළගට වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් <hesitation> අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> ඒ වගේ ඒවා නම් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඊළගට අඹ <hesitation> දාල හදපු අඹ අයිස් ක්‍රීම් තියෙනවා. තව කෙසෙල් <hesitation> අන්නාසි රසැති අයිස් ක්‍රීම් තියෙනවා. ඊළගට පොල් දාල හදපු <hesitation> අයිස් ක්‍රීම් තියෙනවා <hesitation> කුකී ඩෝ කියල අපි කියනවා <hesitation> කුකීස් එහෙම නැත්තම් <hesitation> බිස්කට් වර්ග දාල හදපු අයිස් ක්‍රීම්. ඊට පස්සේ කැරමල් අයිස් ක්‍රීම් <hesitation> ඔරියෝ බිස්කට් <hesitation> දාල හදපු අයිස් ක්‍රීම් තියෙනවා. ඊළගට බටස්කොච් අයිස්ක්‍රීම්. තව <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> එක එක දැන් <hesitation> මොනාද <hesitation> කේක් වර්ගත් මිශ්‍ර කරපු <hesitation> අයිස්ක්‍රීම් එහෙමත් තියෙනවා. ඊළගට <hesitation> කොෆී අයිස් ක්‍රීම්. ගොඩක් මේ <hesitation> එක එක විවිධ රසයන් තියෙන <hesitation> කෝපි වගේ රස ආස අයට කෝපි අයිස් ක්‍රීම්. ඊළගට ගොඩක්ම මේ ඔය <hesitation> නට්ස් ජාති දාල හදපු අයිස් ක්‍රීම් තියනවා.